E! <noise> Tsy sarotsy ny mampiasa bouloir! <noise> Alainao gny bouloir da sokafanao gn sarony da asia rano. <noise> Vita izay da atsofoky gn courant; da apee apetraky eo amin'izay i mpisy rano igny; <noise> da fa misy bokotsy eo fameloma azy ho velo; <noise> da potsery igny atao amin'gny mahavelo azy; <noise> da vita izay da mangotraky da lafa mangotraky soa rano iñy da mipiky ho azy igny mamono tegna.